Por kedanguana arroz, te keda nguana arroz, dakena xhikona tinana kida colarná tinana ná n atoyakena nrii kida colarná te di'ó dakena xa kadanguana arroz, keya exe naxakuini este arroz kuankó kuena iin polvo xadakina kuana que salga amarrillo, o verde pero menos ocupa eso más gaxtitiona xhin tinana, tinana.